kaa ndi kami wolawe da bhaji da bhaji buran ndi lato wami duro ndi ndi da bhaji sosai ndi ndi wona kombe da bhaji ndi kami wotawe da bhaji do ndi ndi ndi ndi wianda